He ola mehameha ka noho ʻana ma ke ʻano he keiki hoʻokahi wale nō a no laila he ʻohana pīhoihoi inā nui nō nā keiki nā kaikamahine a pēlā nō nā keikikāne i hoʻokahi ʻohana.